أحيانا أحب الهدوء والاسترخاء، أقضي نهاية الأسبوع في البيت أسوي فينجان جهوة وأقعد اقرأ كتاب حلو أو أشاهد فيلم، والله يا رجل ما أحلى ما أقعد في البلكونة وأشرب شاي وأتفرج على النجوم، أحيانا أحب المغامرات أفضل شيء أسويه في نهاية الأسبوع أطلع برا المدينة وأخيم في البرد وأشوي لحم، هذا شيء ممتع! وما أروع أسافر أماكن جديدة وأكتشف أماكن حلوة.